Bikoo ñiŋ niŋ i ye a saŋ bitikoo to, i ye kayee saŋ, i ye a bondi, i ye a sanba niŋ i futata ekooloo to, i ye a kapusoŋo bondi a kaŋ, i ye a loo kayee kaŋ, i ye a, i ye a suusaa teŋ i ka a je a duwaa ye funti, i ye safeeroo ke a la